<laughs> مرة لما كنت صغيرة تذكرت انك تظاهرت اني مريض عشان ما اروح المدرسة.كنت أقول لأمي أني عندي صداع أو حرارة. بس هي كانت دايما تكتشف أني كنت كذاب. بس كان عندي أمل أن اليوم يمر بسرعة. وأنا ما اروح المدرسة. بس كل مرة كنت أفشل بالكدبة عليها وكانت بتكشفني وتعرف إني كدابة.